Fomba mahomby hampi- hampihegnana sakafo ariariagna fahatany: le quantité ilaigna fô vangaigna. Arakaraka olo an-tragno zegny ivangagna hani. Ave ka kafa misy lambiny izy, tagnana, kajiana agnaty frigidaire.